yo nigantoana te hati me mulalu a mats rarre rek. <noise> katsin rarre tun- nig. Ko solon ngilin la bla nigi trats mar makum i bi jiapan, bakte kola nasi gili jiapan bakte la gula, kona tra tun te mar pipito meru katun a ba a yna na ha paplaku te kteren i tra tuna na tra man factori te kui lan ra mtokar tsaha. kola tromni jiapan rke baktna ngil psenigi ta mar mtokar te ngilen guku. Ko ngili ta mtokar te rehene masal ptan sini marro bte toa tpa tunni yasa traha kola tna gla tru katun te yatin kuinera man karke. Tra man lme te karin rke. aku mne yatinig kamera man saha man mar luma. sohsa tra luma taren ge yatisil enga ge ron katun menga mats luma mats terko. Taren tromna tina gamne yatin naga luma bare ppon toa tromna na tru koasi yasantoa tsime? Nako ngil senga kola baktna mar trenig temar bate mar ka weren Ka kasimer ta markto temar hena teka wongagi han rke tse mua? Traha ko longlo tune naga mats rarre taple tsinra taple kuiri kbe lutun era mats hihol taren neste mne kuine. ge mua sne ta kannan. lo kui num lo ka menma kannan kba te tra won guku rke taren bani emoa. rorie ekan toa mera kannan e kana traha rori. mne yantuen lu sera man ski teka mengaga rke ba tra kate sirue ri rke parpara tgaga solon siru ha parpara tnanu ba tna kots ponra man mu. Nonia karke ge mas lue naga manka te man kalan latu has te hihawa neren. Traha te tra wonguku rke <noise> ko tasu singi tra man makum te karin rke, ko trenga rori mne wer ta toa ta kanwa hamasta rke. kanwa tru kohiaka e wa naseru mats kalan latu te lulaeren ime- me te hol paplaku lan neren Ba man purpur te kato paplaku eren i latu. Parpara taren ge golgol sil regen te tsi mera,"puo tamta tina mne pan hanigna."Kbe mua taren e yati silera temar ka weren rori mne nan paplaku ra sha mar kannan te kto wongaga. irke age rhega ge hasingto naga man kannan baga te nan tun nasi naga. noni kemar ka wuga. Aga ke toa kto baga te toa la hobto tromna nigi han taren baga tna tra naga temar ka weren nate mar nan weren na ime. Aga mne yati naga rori e <hesitation> ewa sira hombru tsaha baga te manka ni han tewe nagaga rke- aga mne yati nigi taren wa tromna tskeren kbe watun ri te sohsa te weren na rori soho. Okei tanta ka. rhena ko ngil bla nasenga koka gonomi ta- ta mar katun rhena kola wola kui jiapan baktna tra nigi mte mar kui mera balus baka tapa ni ysa na mtokar naha paplaku lol te <hesitation> kui era tina. Irke kotre naga manka te hula sabla mengaga rke bu tohats umu rke rhene ta toa ka laola tina betna hati psana sha mar kate ngilenen ta mtokar traha ge tra toa tna nenga toa mar mtokar nahas te sabla ri taun rke. nage ko longlo senge parpara tgaga hitul gnomrera ba man len ri u poka ri jiapan tina. Hena ku longlo poni a toa tun nesna te hitul mena toa ni jiapan tina bte lame namen <noise> te katsin la menamen ba nontme katsin sabla menen i han tanen ba nonia kawu tanen e hati menen. irke aku mne ngilin laputs lol nig tra han tar- ko sben tuinenga han rke solon smat ne. bi han tgaga rke solon smat ne te tsiniyen. <noise> kbi tgaga puts ko tsinenga han tgaga mne smat ne <hesitation> mne tra hanigna. Aga ke la trohla i han taren tina baga tna haniga senaga temar ka weren tina baga te tsinenaga,"ah kumne yantuei tkopsi puts nigi han tar tina. kue trenaga han reke solon nigna."ko sabla nigi muata katun ka yatung tsaha paplaku Koka hanigantoa ga rke ne kola puts maku kue tkopis puts tromna ma ta mar mtokar te rhe nama balus tsaha na ko kosantoa sima tra balus. Kumne ngil ko lama baktme kobi paplaku nigi. komo kobi hamatskun tua wi <hesitation> i buka puts. Kumne ngile naga kola sme bakteme kobi paplaku bakte soho paplaku lol gi me. kolan toa siwmi han rke te nigna baktme rorou haniga nigi sabla puts nigi tra han tar bakte kui putsenaga sha mar tukui ti la binla, jiapan ga kapa bakte hatasul patu lol gli traman makum te ika bi england makum tre <hesitation> eka charles baktna tranigi temar ka weren tra man makum tina bu katun e tsinra man makum aman niga ne prince charles ekana tra panna luma hominua kba ge haleliou naga man ka rki lutspne mime te kui hamansa merin aman luma taren. Tanta ka. mte temar bos wonen bate mar kapan homin we wona nona tamta rke gake kamiaga ta toa ta kapan tgaga has rke rhena ba mats tsunno tgaga ri han. Kue tsinenaga aga ke kasimi amats tsunno rke agake mar hakapan simriyin temar kto woru katun rke, kona tra nahas temar kto woren rke bakte labi lol naga mar makum tina traha te tra wonguku, makum tre prince charles rke <noise> rhena mne ka nigawi tar bakte kanigi te tre nuguku temne niga nin. ko labi lo negen baktna. ko kola bakte trenga sah mar han te slon niga balana ko kawuku ka mar makum <hesitation> mar sabla has rke agake katnami bata moni ta parpara baga te sable naga mamana makum traha geka tna menaga mats moni amats moni mne yantuei sne ke sabla miaga man mamana makum tra hol wol. tuaka nahas te tre nguku hrena kamna mats tapalra mats pilei ba mats hirta te sablen mulu tina Herna parpara elara tre ba tra herna te kto wene ben hakalits rke. be sabla tun nasmna hate holia noni mne hol psa marro tanen bte lamen ime- me ati silra ulen taren te hol ya bu ticket tanen bante sabla na bte sabla hamansa mamana makum tra man han rke. te tra wonguku parpar te e skulna kbe rhene nehna mne- mne herna te tsinene lanu tru skul rke emua bani latun sna tra skul rke bte tkopis puts nama kba te pilei memalu mats tana mats ken pilei i han, trats hirta lo lanum tna tranum mamana makum i tra tanta makum te kto wonen. irke ko la baktna happontoa tromna gumna te ime i rome tsi egypt tromna kola wolaku bakte tsinenigi e nigna ko hatko pis garke